Tarihi lesdi mai kanjum on aztec nyibi wuro tenochtitlan. wuro je latti kuje saman be daraja ha ummatoore lesdi mai. wuro mai kanjum on woni yeso ha ardiibe lesdi mai fu ngam dum do mari tarihi dubiji.